So tawi aɗa yiɗi ñaamde kawri no feewi, a ƴeewan ñande fof <hesitation> hay so laawol gootol ñaama gawri. Ina waawi wonde lacciri, ina waawi wonde caakri, malla ñiiri.